Tsy sarotsy gny manao salady, tsotra. Mividy salady hanao a bazaragny agny, alanao igny, diovy, diovy amy rano madio soa, da tapatapahy alalà gny gny felany aby regny mba tsy da hoe mitambatsy lehibe loatsy. Arotsaky ao igny, ah asia vinegra, asia tamatesy tongolo tapatapahy kelikely. Tapoha vinegra igny soa izy, malemy, hany. Zay avao gny fanaova salady, tsy sarotsy.